ah tɔ ah biki asdhɔ de o yiro a kó ocɛi ni shai ni inte anwe. sha cák ni in sha kpeao misali ni ime shi sherne ime idshi shɔk imbeme ɛnee amma ihai sjhikpime a heu ocei o shui, ime i bik na abeme o nɛɛ i shi sher ni jeea ni unɛ i shi sher ni jeea ni une hano ni in rii ni ri oyera aeile iye asha shiɔ ashɔni adoki e maá asha she ni antɛei akele iye ashe? Im bik hɛi iyɔ nomɔ asha gó oye ime? Asha aasha aneke ashau unera gbuloham shim joŋe uner basha anwa a uneke iye aka yea o oye aha yea o oye uner a tuke ina a shi u nere hoi tɔ u reme ni ocui ime isina kɔti eme ikin jeea shei in jeea ni e bani irii unɛ ni irii o yera akele hano bik inje <noise> ashe u uero u unekeme ishina bema tɔ in kin tuhe o dapoe ma samma u uɛre enee bome e mbɔɔ a shina beao e icibi bero a bin odé embɔɔ kowa nƴ mbɔɔ ash jee ino a rusha ushi oni icer ni icibi kowai ku kui ane ino shu na jeehi bo i kibi imboo a dur a abeme ino unome iyɔ i biki sheyɔ iba arushui ubin ino hɛti ka u kpea u hakuri enye u dona akede iŋo in sheme ni u biŋ renye ashi ihoi ceko e ime ishi bemi enɛ ha No ni o ocui in ki keai e shiɔuhɔno so, ucɛi ime ish ba bikhɛ a ni bi ri tɔ u bik u bera a hɛau ocei e ino shi shu sheta aban aban, u neke i fata une ko a ka she nine ko a une a tana na jaai ino uibi ni ne ino shu cak unɛke afata. u rii ana jaaiwi icibi hana ana jaai hɛi inwe? Nyom a sha iya ana jaai heri iye ana abeme ihɛi so iye beai icibi hano ni iye adok u cak bik. a ba nyi ni aaeile ino kuma asha shi u e ŋo aɛile ma asha kpeni a shɔni iwei aakkɔti ni ino domin hɛria a kele iye a shɔri kɔɔ unɛ nyom asha iya a shɔi ni a jen ocui iye a shena be ocak tɔ ina hea coko oneke iye ashi she heauo ucɛi tɔ u nɛke ihuwa ta u neke ago a a hɛɛ ni aɛi ni oteu a ino u koo omɛk ino ishɔ ue u je osha e nyime a shania nwe uheeti ashiu ocui ushe kuma u bik u bemu a heu ocei uneke ihwata naharke ime ihe u dok ocu ocu akele ino shi ta nweko ato ino ubema a hɛiu ocɛi. neke eihuwata. ni u bani usher ni u shu heengashe uheeti e intee ni a hara e im bema a hei u ocei ocu ime imbema a hei o ocɛi oto yɔki ice uyo tikime unɛ iŋo u shiu je asha shiu uneme in shi u je asha shiu unemi in shi deri isher icer niiye une iya a sha dena a kpea anf aaa le u bine imeishina le. ibik inne je me ki shaá Aytiwa i bik haye e jeme ki shaa a yotuwa unɛke ihuwata, domin abom enye hane a hwati ihuwata ishɔhino haa jéé hɛbɔɔ ki sháába ene kuma iŋo shi na bea e hee o ino neke a jéé u neke asha tuk abin shahe aba déaje ba ba ɛnɛ anwɛ ha cak bom ka iya a je a shui onyo a shui aei hai mibɔiɔo ni a gbeni unne tɔ uneke a bik a ba a hɛti iye a ba abeme ino u rushi iye ino inya hweŋ iye nner hsano hwen ubine iye sha nia akpea aba hgeti in ni i icer u rushi uni icer o nwe a ba ba ana a heti icibi ni a a eile inyime u rushi audoki icibi hano he u biku hua go ino a ha dena a uwu a hewi ino ijii kuma hanu udeni u hweŋ e ino a nili ene iye a sha wur tɔ agba u tei iwei ubine ime yom ishi yea deo yeri ihea domin ihea kam ihashɔubino neke shejataba ime inje ni ime iban in dáá me a henu ocei asha yea amma enye hane ushe ye ada, in je`nehe in shin jewi oouiushe, ushe kuma u jawi o ocu kuma ushe u jew jaai eima ishi iya iyɔ tuk enye, har kɔ kin jemei yéma ishirɔɔ ihakin mbema e rɔɔ me domin i kin jé guti in kpeai inomi ishi ki shin kpea amek in haŋjéé me u céme don harir akele iye asha sho-nik. tɔ iye ma oshi shɔuhɔ ihou iki bai jé e dole ke baŋa ayea ihoi, nahar shu cak nishur cɛi tɔ ama i biki ba, iki tóŋitɔ so ko cak bik shu heau u céi ko ushu jéwi uɛi ino u shu unɛ ko su shu cak u jééwi o ocu ushe ni bani u shui ushe nɛke fa. Ta na bdero chk domin unba hwatido toŋs kpeni u jiji do nobŋk sho ubiwy. i ŋgho baku neshu nu beru ubiwi i ŋgho ubaku neshu nu beru ochu oshe nu bi ubiŋ e eye kuma uneke de deihwata hero oneke aseh a shonu ubiŋ eye neke jii eshei here ɔbiŋo neke ba jii ichei here a kele o neke domin i ŋgoh ujee asho unke eye asha haŋa atɔi egoh asha sho uneke eye asha iya atei ichiuu ocho ubig ushu udokoh. ko na ngwe nyim ko na anaa e ngoh, unerano sa dena tei i ichiu kuma ko u chee ŋo ushu jee a heɨ uneheno asha dena kula asha dena lara ana ŋo bɛɛ domin a chei abom a haka hari bo ana e mbɔɔ ba annaa achak e mboo asha naa emboo ana achakemba asa anamboo asa na achakemboo ki do kimboo ujeeh unbiŋ ano ushunu guah so ina shui ko ubiŋe eme ishin jehe aneke nbo. asha nbema a lee achei ko sha bere doka achak neke hwata ujeu nu hwejen nu uri nu rii ochú oshe <hesitation> unechu ushe nu banu u yotuwa toh ushu kpenu le ŋo ihideei ubiŋ eme nyom ishin iya <hesitation> hei nu oyire echei.